Tsy voatery ho nama mahafinaritsy iaby ñalika, samy mana ñy toetsiny ñalika: -Mana ñy fiheverany. - Mana ñy vetsivetsiny.- Mana ñy toera fiaviany. Manahakyanizao ñy karazan' alika :-Misy ñalika be fitiava, manahaky anizay koamisy ñalika mahay misafady ro mahay mitoky aminolo; manahaky anizay koa misy karazan' alika soa aminy ñy ñolo manam- pahareta, ñolombelo samy aminy ñy lohany manahaky anizay avao koa ñalika fa arakaraky ñolombe.